Tukue iho ya'á, iho ya'a ytuka duchi iho ya'á kuka ndekanda he tin kekadekada ndeyuu yuku kakanda ujun, yande yuchi chilexcle ndujan kanda tu'uya he hi kue nunu jun eco ya'á, ya'á yundan ndei chile ancho ya'á yundan ndei huajillo yan ndundei yindandei arbolito atuduu divi ian chiatu inunka kundiu.